Ny fomba fiasan'ny ampoule: dia mandeha amin'ny herinaratra, na mandeha angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Manazava ny ao an-trano izy, manazava ny eny antokotany, izany hoe manazava amin'ny maizina.